थर्मामीटर उपयोग कनो तै वे थै हमन साफ कौरी दीण फिर वैथे गिच मा या बगल मा सैट कौरी दीण अर वेक बाद हमन कुछ टैम तक इंतजार कन। फिर ऊ अपड आप हमथै अपड तापमान या रिडिंग बतै दियालू।